Raha izaho izany no mpanamory fiaramanidina dia izao no teneniko an'ilay mpandeha hoe aza matahotra ianareo a, fa amafiso tsara fotsiny ny ceinture a, fa tafiodrivotra mandalo fotsiny io fa tsisy hatahorana ny amin 'io